Hanigny mamy tiako hohanigny kofa mandraigny satria antegna mifoha amy mandraigny igny bokany mety mi- mihena ambany ny glycémie-n'ny tegna agnaty ko e. Dia tsara zagny raha ataovana raha mamy. Zegny zegny itiavako homagna raha mamy kofa zaho mifoha amin'ny mandraigny. Raha mamy ty tiako toy izay hanigny matsiro.